Etazonia ndraiky Etazonia, ha! Raha vao miresaka Etazonia maïs katsaka <noise> laolo reo tia katsaka zany olo Etazonia ao. De nen'reo zany resaka sakafo maivana hozy tenindri- kaly maivana reny e, io tsy mety amintsika reny fa zany zany zaka mety amindreo any, de io zany zaka maivamaivana re de fa mahavoky andreo any zany e.